ستمتعت على لخر في أخر رح- <noise> رحلة ليا مشيت فيها لإطاليا، كانت حاجة <noise> واو <noise> يعني عجبتني على لخر، مشينا لبرشا مدن على ساحل <hesitation> وكانو <hesitation> مبنين في جبل معنها حاجة مزيانة على لخر، كي تطلع لقمة الجبل <hesitation> تبدأ تتفرج في البحر <hesitation> بصراحة مناضر ياسر محلها وفيهم زادة <hesitation> برشا مواقع أثرية مزيانة على لخر.